<hesitation> Ti a' mak <hesitation> kumenb'el tulakal b'a'ax ma'lo' <hesitation> jan b'aje'laj <hesitation> to'on ti kikuxtal yaab' jaab' <hesitation> tan kitulik ti kutz'ajto'on ti kinoolajoo' ti kitatoo' jach uma'lo'il ti kib'el ti ki tuklik ti kib'el ti kikuxtal.